டைனோசர்களின் பெரிய பட்டியல் இங்கே. ஆர்டோனிக்ஸ் அகாந்தோபோலிஸ் அகாந்தோஸ்டெகா. அச்செலோசரஸ் எஜிப்டோசொரஸ் ஏட்டோனிக்ஸ். அஃப்ரோஹன்டர் அகிலிசரஸ் அலமோசரஸ். ஆல்பர்டோசொரஸ் அலெக்ட்ரோசொரஸ். அலெட்டோபெல்டா நாங்கள் வேறுபட்டவர்கள். அலோசரஸ் அல்டிரைனஸ் அல்வாரெஸ்ஸாரஸ் அமர்கசரஸ் அம்மோசொரஸ் ஆம்பிகோலியாஸ். அன்கிலோசரஸ் ஆன்ட்ரோடெமஸ் அபடோசரஸ் ஆர்க்கியோப்டெரிக்ஸ் ஆர்க்கியோர்னிதோமிமஸ். அர்ஜென்டினோசொரஸ் ஆர்கிரோசொரஸ். அரினோசெராடாப்ஸ் அசியாடோசொரஸ். ஆஸ்ட்ரோடன் அட்லாண்டோசரஸ்.